yorukipan duni doonaon sehre yarugon diyam. Tokok doyara indyam nanuman parata walan nyam duredumako boluata bananumako fotey bolina nyam duman.